Kame o mes o hahatoan, hahatoan to naan posa. Bei mes nakatuun nao meh me hate ne na, "Men nu mu nae no, no na kame ne men to hahatoan." Bai na rangat ogun, "Esih mo hahatoan?" Be nakatuun i ih bek ne na, "Mo haha- hahatoan tin napean tin nakatuun i eh." Bai na, "Raeh on, nit aobot nenanu ta nao ria. Na mangin ka kuru ogua tin kain kai re." Kobai mei not ah na puna bai na na hatetot kusi gun, to lain kiri ka ai numa. "Emen nao men to mes o hahatoan." Bai run rangat orih, "Sa kain hahatoan?" "O hahatoan tin napean tin nakatuun i eh, kui dirun pion. Erun hana rang sin dime na. Bai run hate orih, "E raeh on, eno nao ku petas oma." Ba poat i nongon punai run di haraeh, na ku na petas. Nao gun, na sep kana katuun keme hatetot ena bemen na hamanas omen. Na pumen e eh, o hahatoan i hatania hakap. Naka kei kinan ina para mes. Hohois sin purun enen raeh mes. Hapoon to <hesitation> wapu nen kei hakai run, kame na kanihen. Eno nate kap onah saha kain kanihen ke Ke hahaboak dirun tin kain kai eh. Hohois pot mes sin ime run yu eh. Mamein naka, kanihen natu, kanihen nokui, kanihen hon tun imea run pan kai son dia in taon. Kato petas on enen. Ri kui kusi tsi- tsi huhunei. Tanasah, na poat aobot poat eno kui ni kain kai re, no mas <noise> hamuo, hamomuo nomen Natsunaon to toae teno. Men mu gum petas berun kui dime tsi huhunei. Huhunei kap panas enen berun haso petas dia tsi rarang. Tsi rarang i kapakap panas enen berun hate petas din napean kei to o naan posa, "Eno- no gum omai momuo. Ere, nakai re, in kokoen i ih, hois bo mea men eno. Eno na gum omai momuo be men mu koma petas o mes o koma." Hare no koma manas to naan posa yu nen koma petas imen. Poat i koma hakap panas pumen enen, bai men olgeta ku amanas o barah enen. Tapan men na mina haobot temen Bai men ku omen, men mu- men mu ku hapat mes. Men u son in son tin napean i ih, bai men e bai men son men o naan- naan amanas ke bao o nouh- ke bo o nouh. Kap panas e eh, be run hate hamanas orih, "Nakai ih boak hakap onah tsi pan i ih, kui haboak hakap di- dina nit. Poat hamanas i ih, tana hamanas oria tin poat tin kanihen. No- no ke <noise> nao meh ke ngo na men no nao ku petas omeh, be no me hen menin napean i ih." Katuun enen ri mas haome mes. Run enen ri kinan in kanihen enen i para mes. O tokrabas katuun temen enen, ri kinan- ri kinan panas in kanihen e ih, be run kame dio kain totot i ih olsem, pion e ih, na hen pot mes oguo. Kain totot i ih, nu as ime na yu eh. Kato petas on, poat i reat purun naka nen, o baban enen, na hate gue no, tin poat i eh, mei an kusi. Katuun haobot enen, toon- toon ori nen, kobe momuo, men mu hahen hamuo papean o kekerek. Tanasah, nakai ih Papean aobot kiri hena- hena- henabao me youh, ri baoyesan me napean tsinon i ih, erun aobot enen, i nu ime run be run na ka oria yu eh, ri na hen hangum me youh. <hesitation> Tatsi poat i eh, esih kei momuo momuo- momuo tsi gum e eh hate petas, Ena rangat hamanas gume mu nitsi papean ke baoyesan memu napean i ih, mu nao mumeh be mu gum o mu be mu nu petas min nasah. A nitsi neen, son dai youh to rang tenit. Be mu hen amanas omu. Papean enen ri mas mes meh. Run enen ri hen oku petas meh. Ri hakap mes o mangin terun. Be kato petas on, be run hate petas diemen, pan o paat. Poat petas temu. Mo raeh teyouh papean o kekerek, hen hakap ori nah. Ere hamanas poat temu papean o paat. Men enen hen amanas omen. Kobei kanihen kei hois irun i para kuru meh, bao papean o kekerek enen kiri hen hamuo nen, mei asah hakap purun in kanihen. Poat i sak petas pumen in kanihen enen, bai men hen omen, hare panas ni hou? I hohois sin purun napean i ih, hare panas in mes in- mes in napean tuhan mea to mes o kain hatatei pea kuru. Hare ni hois pot bo as ime run. Hen hakap panas pumen enen, be run hate hamanas orih, "Eno kei nunu imen, son eno kame na tsi- atsi ka gom nomeuo, ame hasona mao youh, e kanat on yu ih." Men enen takai hamanas o men lain kei nunu i run. Bo rang ina nunu pose emen. Ri na pipio rang temen. Takai omu meh, soat hamanas mu meh nitsi gom enen kei gom i men. Na hasona ya men napean i ih. Napean i ih, napean tsinon i ih mas mes meh. Tanasah, eyouh nu in para mes naka hasona ya men eyouh. Youh enen, mei hakap a mangin gum a kakahamat puh. Tanasah, nika kei ka a hapoon to <hesitation> gumgum enen kei na hakai men enen. I para- para mes. Youh enen kame mes o kain totot i ih, pion e ih, kain kai ih, ke kui na men, kei kui haboak in tete ain kawo na. Tara hamanas guna, hare nin para mes naka yu ih pio na run. Hare ne na tutuhanaka oku mea guaen nika ke Ke me pio na run. tein bong i eh, kapakap puo hahaton i ih, mei kap puh kobe kapakap puin kanihen ai pipio hakap pumen nitsi sah kei gom bo yamen napean i ih. I kap enen, bai men, hare ne run di hatetot hamanas. Eno ke tou na hamanas on, son eno hahatoan a tuan onah, no tuan na petas on be no na on tumun numa teno. Bai no ke katsi kao not on, no ken e ka on. Ba ti poat i eh, mei mangin na hot as puna yu eh. Tanasah, in namani, o sien, in gone, kainkain naka ka ai yas to gugum kei haka yarun nika. Be tumtumou panas mei men tin bong i eh. Hakap panas i men o mangin- mangin kora. Men mu kora tuan in naka ih in- in bong pea mes, katuun aobot ri na sosoh hakap. Poat i kora kora hatuan hakap pumen, gum o men, men mu gum tutuut e eh, hare ni kapakap e eh. Hare no tamasiuh enen i sosot petas be na hate petas gue run. Yo kaka panam. Na amanas ogun. Na hot amanas ogun tin numa tena. Tuan hakap onah hahatoan aobot purina nit. Kato on be run hate petas, raeh on. Koba yu eh, in kanihen para kuru as be kame not tsi pan kanihen ri ka. Be run hahate diemen ma kahit bo yo ka ih, men ma gom nitsi pan kanihen kari kao not. Na ku soat onot as yu eh. soat not punai numa. Na haboak not ina to lain to katuun na numa. Ba poat na soot petas puna nen, hases o katuun as kiri <hesitation> kao ku as ai numa, erun di nate pan ena gunah to hahatoan, a to hahatoan kame no kain kai eh. Kame nin kain ka i eh boboak on. Hare ne kakame ni nitsi pan henbo ke sosoat poit dih numa. Bae run di hahanos panas. Soot ogun e eh, haka gun nika, bae run habungbung petas ori meh run rangat orih, "Tsi sah keis yu nen soat nomeo." "Ba tsi kanihen yu ih. Nitsi kanihen yu re, nitsi kanihen oku as i natu ke ka o not orimeh, yu re koba yu eh, na habinit yu ih ke raeh meno nuh." Bae na kanat hamanas ge youh enen, run enen mei asah in poat. Ri hare panas erun di besu sin na habinit. Be run yu nen, hatania hen amanas orih. Naka numun tsi pan nuh, kanka na meh numun tsi pan teyouh, ganka nao meh nu on, tuan panas ni kap puh yu nen. Hare ni kui ku yarun o mes oku o- o nu, bain kanihen e kap poit on yu eh. Be poit erun di hen as e eh, na ku nabo petas erun. Be na nao gun, na guna soh. Tanasah hare nin poat i roron kuru gum poana eh tein pan i hahatoan amen e eh. Tamasiuh e ih hiring kuru as, be na hate oku petas gue run, "Mu am mu kakao mu, mu hen omu, na na soh petas ogun." Kato gun tasuk ogun na soh ogun numa. Ke hate guna, kain kai ih mas kui dinit. Poat eno nate neno kame ni napean tsi nasah, no mas kui numu tsi hahatoan teyouh to naan posa teyouh. In kain ka ih kakato nin napean ai hasagohan hanon mes. Tanasah e hasagohan neno in kawo tse no in tete no kame no o saah teyouh. Be youh kame no kain totot i eh, re tete bere kawo kui dain kain ka i eh tena. Men kui mao hahatoan tena to naan posa tena. Na mas mes ogun. E tuan kato as nin napean mei ken pisik mes punouh mo rang teno. Ai kinan- kinan nomao tomo huenu mo ta o, napean ka mes panas oriba sikut teno. Tanasah eyouh hasogohan neno, tinitsi kain baron i eh, tomo hasogohan ti napean hate <hesitation> e man panas on, mo saah tin kawo ain tete ka on tena. Yu eh katsi rang sin puguna. Pion e ih, mei haban an para nakatuun a- a hahatoan o naan posa tumun napean teyouh. Nitsi tokrabas oku. kobe poat nitsi tokrabas i ih kui- kui din kain kai ih, no tara okot oma. Kainkain nakatuun, hare de nongon hasagohan sin dierun da nah, be run na kao ria tin kain kai ih. Koba ra kui totok as pue youh, mei a yu eh. Mei ken e takui mes puh. Tsi kain kai ih ka mes ona to totot tena. <hesitation> E mangin kato kuru guna. Koba eyouh tun, tin sait as tin rako. Son eno kame hatuan on to mina teno, kinan nomao, e man mes ona yu eh. E rarang as guna yu ih. Rarang guna kobei mei a kukukui haboak as punai youh. Kui puo hahatoan to naan posa. Rang oku petas guana be na ku rang, tanasah mei kakame hatuan puna. Koba yu ih, mangin pea mes tena ih, na mangin mes sin pugun e eh, mes- mes o nangen, ena mas gum kuru menga go lain na bai mes o nangen bai men mu Kui yo mes o hahatoan pea mes. Kate na, tanasah na as nakatuun na mangin hasagohan as gun kain kai ih. Kain kai ih, e hare ne raeh mes on, togo tartara tena. Ai no nate oma saha naan posa teno. Tse no nate oma, i ya hamanas tuan sin punomo. Yu eh nitsi kain kai eh. Hare nena eh, mes oku panas as in poat yu eh, ina siruk ana to kain hahatoan i eh, poat erun di hango tun as ena. Mamein in poat, poat nitsi tokrabas katuun ri <hesitation> kukui nitsi kain kai ih, mei a sah bah nana puna. Mei a mes o rang ame sosoot a tena. Na ken e kao gua numa tena bae na kinan guo katuun hahatoan orih. Hen di kanihen in raeh to hahatoan to naan posa tomo papean terun. Tse, ena henggum mo- o katuun tena ken kao men numa be men kinan omen, poat erun hahatoan orih henggum mein kanihen. Hen dirun kanihen in raeh, kanihen natu, na habinit tasi, sasai, kanihen tein <hesitation> sto tun as. Tara nomo Hare ni tsi mes oku tsi poat i eh, ina soot ana tin kain kai eh be hare ne hahiring mes no mangin tena. Hare no totot an kui puna kain kai ih ka kuru omeh. Koba ka totok ona tena. Poat ena namot hatuan ogun, eyouh ku as. Ken e kui gana, togo nate na. Ain kanaka, hare ne tena totok yu eh. Be poat, re sio pan ke <hesitation> nao not orimeh mahut, e ken e kinan as dirun kain kai eh. Poat nahanu kui deyouh, be mahut teyouh ana kui as diarun. Papu hahatoan sin purinit e ih, a nun darun, kure diarun na pipita tenit. Be run di pup ih. Tanasah poat nahanu kui dieyouh be run kinan dieyouh, haka darun to baku. Haka darun to baku ba mahut teyouh, na kui pupup dia papu kui sin puri nit. Tseah. A yu eh as, poat yu eh, Poat i nahanu tou kui di kain ka ih, hahatoan to naan posa ih, mei a ken e kui pose as pue youh, no mas hate nesi suhin teno. Mas hate tot nomo be mu haobot omu. Eno pose, no totok, e manon poat eno to nin nakai ih, eno haboak nin naka. Kobe na hate mes gue no, son eno ha- hana no rang tesih teno, mun hamunisin teno ao sah teno, tousingut teno, kinan nomao. Haboak dime mo mina terun, hapoon enen to taran enen, kinan mes nomao yu nen. Poat eno kao ma to kain hahatoan i ih, mei rabas punai kanihen. Yi ni kain kai ih mas kui dinit. Bao pan ke mahut ori ih, kinan orih be run haka o ria to baku. In nahanu na ninih bo dairun, be poat erun tou kui dia kain kai ih, bana kui darun tanasah ri nu hakap o nate. Ri kinan hakap naka kiri kui ih. Ai kame nate ai nahiring <hesitation> ken e kui pose pura run eyouh. A yu eh Gan pan teyouh, na tou rang sin pugun e eh, <noise> poat nahanu hois sin din kain kai ih. Koma hapu no na oku on be no na gum be no- be no hen sahis on. Mei, e kakame as nin kan pan teyouh. <noise> No hohois natsi sah, re sih ke kao riba to hahatoan i ih. Ke momuo dio hahaton i ih, esih ke na puna- puna no tooh Natsunaon. A yu eh, meara- meara na oku puh be nona hahatoan papan oku on. No popon sin oku nin kain tin namani tsi nasah. Eno hangum nomei nasah in kuo nen. Ka hapeles, mei. Momuo teyouh, eno nate hakap onah esih ke nunu dinit ke na on be na kanat no hahatoan. Bein tsonkui tin Natsunaon yu nen. Tsonkui te Sunahan yu nen mas nu nomo, be na on be na <hesitation> puna na tsi tooh. Be hare ne hahiring as menouh esih- esih- esih ke kui dinit mo hahatoan teyouh to naan posa teyouh. Bae youh haso na tsi Tsi rang hetaguh, to toae beabe te youh ao toae konanin. Kain i eh, mei min puh e nao na be na hou. Na hanu mangin tun de anah be na puna no tooh, bai youh hasona na tsi rang hetaguh. Teyouh naka ke kui da mo hahatoan nuh.